Gna Argentiny ao koa zay ny kolontsay n'olo ao da fifangaraoan'ny kolontsain'olo <hesitation> aa baka a Frantsa agny, zany hoe frantsay; eropeanina sy ny olo karana indonesianinazay zany ny fifangaroan'ny kolontsay ao.